Karazagna palitao misy <hesitation> pullover a de misy le misy satroko de misy manteau, manteau zao le lava juska am'tongotra raha matetiky ampiasaigny amin'ny andro manintsy surtout ôlogno any amin'ny am'pôle nord agny mampiasa i zainy de pullover izy akanjo ma- akanjo karaha akanjo ma- akanjo regny izy fao lava tàgnana de misy araiky amin-jay le palitao misy satrony.